Jadi na paling biar i ntong pala umpama na binatang na dong di itaan jelas mantong oppoui, mang pasti mei oppoui aha oppui ima babiat, jadi imei hewan na paling mabiar iba aso mabiar iba sebetulna pandokon ni alak na jolo pala umpama lewat ia oppui ngana masalah i asal ulang di ganggu ningia cumakan na guarna binatang liar kan pasti tetap dei ntong <hesitation> tetap dei, menakutkan tetap dei mabiar iba ibaenna harana ntong hewan liar mantong na biaso marburu i arang arangan i kan, jadi pala umpama na pasuo ia, oni pala umpana idaia na bisa dentong i sargut ia iba i sargut ia i jomak jomak ia pala ijomak jomak ia toikinnai, habis i ngantong bisa i mate iba i harana ntong <hesitation> pandokon ni alak na jolo maksudna pas menek au adong na lewati kejadianna donok-idonoki daerah nitaan adong-adong alak na ke tu kobun jadi ke ia tu kobun <hesitation> masuk tu arangan arangan i pas masuk tu arangan arangani rupana lewat oppui kan lewat babiat on, jadi mungkin na lewat mia si babiat on lewat ia oni amben na menurut ni babiat on tar mangganggu oni amanta on i sargut ia ngon balakang talonan nai dung i sargut ia mate ngantong mabiar iba i pala umpamana iba posisi na inan. Mabiar diba ntong i iba na i sargut nai pala i sargutna iba mate oni, si jadi adong muse carito najolo pala pandokon ni alak najolo pala umpamana babiat lewat pasti muap randuk dei jadi unjung ompak menek na lewati maridi mantong i aek godang kan maridi i aek godang rupana siang siang on lewat mantong adong na muap randuk kan inda mungkin ambeng i harana ngadong isi donok isi <hesitation> par barakan ni ambeng ngana dong kan tiba tiba muap randuk di arang arangani rupana <hesitation> amben na baru lewat do <hesitation> oppoui babiat i ngoni amben tong mabiar iba kan langsung mantong <hesitation> iba kaluar ngon aek i kan maha langsung marbaju langsung mulak mabiar diba ntong i apalagi jaman i gok dopena babiat babiat na marlewatan i topi topi aek godang i.